طبعا بعطيكم يا كائنات فظائية خيارين، إما أقظي عليك بج- <hesitation> بجوتي الخارجة، وطبعا أنا عارفة ما هي نجاط ظعفك، أو إنك تختاري إنك تغادري هذا الكوكب بسلام، وطبعا بهذي الطريجة أتخلص منك للأبد، وإنتي إختاري.